बहुत आदमी को आवश्यकता से कम और निकना एकन आदमी को आवश्यकता के प्रथमिक्ता देनके ताहनी बहुत जटिल हए, कहे की आवश्यकता कैसो हए अगर धेर मनइ हए तर अवश्यक्ता उतनो उचित नइया इकल्लो अदमी हए अवश्यक्ता बहुत जद्धि हए कहन से हमके बो चिजमे ध्यान देन बहुत जरूरी हए । ऐसि करके न्याय की हकमे फिर हम कर सकत हए । काहेकी न्यासे एक दूसरे के सम्मान देन जरूरि हए । अगर इकल्लो हए त का इकल्लो आदमी एक दूसरे के सम्मान दएरहो हए सम्मान देनियाँ वात हए कहेसे इकल्लो आदमीकी बातमे फिर दमहोन चहिए र बो हिसाव से प्रथामिक्ता दए सकत हए । और तिसरी बात का हए कि व्यक्तिगत बात और स्वतंत्रता की बात आत हए कहन्से अगर जा बात मे फिर हम बहुत मनैकि बातसे हम एक व्यक्तकि बात के प्राथमिकता दइके हम मान सकत हए तहिक मारे का कहि सकत हए । कहिके नैतिक और निर्णय प्रस्थितिको अधारमे का हुइसकत हए कि कौन चिज ठिक और कौन चिज गलत हए । मनइ इकल्लो नइया कि मनइको आवश्यकता इकल्लो नइया कि और चिजमे फिर हमके महत्व पुर्णमे ध्यान देन जरूरी दिखात हए ।